A ngu thodum saisai suvakama mugurup ma cumasta una chanla luchop mudu maut tu thames. Ama chumasta dathi tek kama semal. De chama semal da cham baul ka kave va kama auriki mathi tap sang ngeth dathi tumas ptha ngeth da tha tik kana sa chama ngngum avang biavik thi bun mangeth ma baul na ngeth divasik tek kama simal. Da ka ma aluvop. de tha tu trum mes de simal ma ti masik ti tak kama simal de atha vama viraing da chama the lung ma ngatha ma kama aurki. Ti tap sa chama viraing ana thik de civi tha luva simal nangeth. Ut ma aumasta da chama nge munge ga ma bauka ka abaulka. Is sa ithik da chama chulum de ma tha mun btha ut ta ithik. Sa u mane chama chulum da galinga desavat kana baul baul ma chalania thi bod dum bthngeth ma kama gunanga. Dathi pais nas na ngeth sachule se varavarak sangeth dithi ma. Daka ama luchop dichoki ura ini thava ma simal mathi bondum btha ngeth na mat kama gunan. Da mudu ma arka chana ma na sot autha morta de ta de angabes anga ma guang galan daithik. Kama aurki angkangeth. Aumasta da tha thibun athavamangamung ma chama baul deva thi tekatha va ma semalnangeth. Kama luop doki chama aviraing choki athavasiop nave sungathava thung doki auna morta ma na sothauno amorta da man na sot auna morta da atharane git kalan avik da choki thateng ngeth thatuthem mesnangeth neth klan avik. Da bes aunamorta da thadremna githong va kama chulum da athavamagit. Agit taithik ma uthi, bon dum bunngeth ve ai gunanda un desngeth da mudu manast aunamosta da bes ta drem na nga ma guang glan biavik. Ambes guanga glan avik nga mun bthatha diva sa siktimma. Angebes anga ma guang galan bravik nga munbtha tha diva sik ta thum mes na ngeth dok kule tha calan sa tah chadung chok kule the calan avik. Avamo kaddung ga cha donel. Ka donel pa ur ka donel sa va simaachi ura tha sivetki ma luchopki chuia tet svalat auk du chule chi satha viraing auk de tha slop nave sung athavathung. Angabes anga ma git amtha drem nange thia tha tu thum mes na ngeth klan mania sa chule sa chama chulum da athavamagit nga dun da ithe vtha ut da tha dun sa chama guang ithong nga mor vasik nani chama baul. Agit ma tha tuthum mes nangeth ma tha don mun ngeth pe ia <hesitation> auveskinavuk save ia ava chadung gavtha cha. Da ma git ma calania uni nes auna lachar munseth do un don mangeth da chavingeth avang biavik. Auna morta. Da ka donel da vama thal kama thi masar aurki chana thi masar ma kama thal da chama sagun da cha ma auki chana da thadon ma kama ita thi ma thi tal kamas sagun, save sa va let da tha tualat da chama aumasta detha detha di thi tal athavama ti meas arma kamathul da batha tatet sa kaurki da thatu ama lat da tha tar aurki da thia puth athava mamesmes, diva tha tesngeth kusek kalan biavik. Uratha donel sa muni amareng, abes ta drum na ma githong kini athe da thi palung na. Ti plungana da amusng avabik da bes a mar nget. Ti plungna da ma tikut tik ka na na thi gamar du chule da tha bun ma na, thi gamar da chule da thi bun mana, angnachat da aluchop ta tu thavtha na dark kangeth da ama aurki chia tu tha vthana nani ama masput ma chama slik athi bunmana dathi plung na sacha musnung avang biavik. Angabes anga magit ma tha drum na ngethia suvth amagit klan ut ta ithik sa airki su va usochong va kama snani chama chulumga ava galaing. A ava gailinga ga masa cha munsa chain na muk, ka mun sa va ma airki aculumga chana chama git ma nun, uthi nun suavaka morka da ngatha sa nga mun btha ut taithik an sot. Daka mundu da chama morta da angabes tandrem na nga ma git savat kama musnung avung biavik. Da una morta saithik sa chule unda ithichai do undausnung sava una morta ma mundu. Ia tha da mudn da bung anggi, uthi kuar ia bung anggi vtha tha chuai ku anga airki savtha tha uthi kuar ia bungnanggi vtha tha chuaiku angnga air ki sagglum un ang a ma githong da thik gal a galan un da ithik. Da mudi avik daskama aungi. Abes ta drem na ma git ta tet pathum mes. Ambes anga thodum sia thi sangar aur, tha thu un ma kama ama <hesitation> agia angatha musnung ma uni thal aruan anga abes unaivi da uthi palung na mava ngum ma authi chaik kana da aut mamuk kana. Sa thi tal aumamuk kana aunanuk kina vasa su ut. Da muduma aika chana ma mudu, mudu abes ta drem na ma git. Ta tu athava ma lat, datha tu athava ma lat vasik ta tes da mudu avik da tu chama lat da chama mesmes da matrngeth. Ta tes da amar pes. Ti put kama lavar da chama not nga na chama chala sung <noise> tha tu alat nani ama githong ava thong da athava ma mesmes da amarngeth. Abes anga ma musng ma agit, agit da nga na mun pe mugurup ma tha na tuam nangeth klan un da ithik kama sunaski <noise> divangi dodum ba kama thalung bes ma thi kut pang ngus ura agia nga tha musnung ithong gathong ngia drem na kama ais emanga lunge anga bes. Mudu autha mortha morta da bes ta drem na chama aisem angnga lunse. Un ma athaimiom <noise> da ithik da tha tal un daithik, da chama sunaski chia mun da thi kut pa kama thalung bes da ngia drem na ngas ura ama aisem angnga lunge da undrem amun na ngeth. Da mudu auna morta tha tet pathum mes ta tet pathum mes nia ivi di thi ma tha tu a lat nani ama mespat ura nani chama lung ne ithong. Da chama lungnge ithong ta suma chama lungne ithong da par athavarovek mama amalta na galaul. Sunbam gana thima tivat thi thum ma tha vanaga mameski <noise> da thi var athavarovek. Ma chalichia chana urama marabu chana, ti tum ma cha ma mesmeski, da thi var athava rovek. Sa va kunang ma munia si chule sai thi pinum. Ti pinum save ia tha va bung. Daka ithikai da bes abes undrem na nga ma guang. <noise> Aiut mudu. mudu avi onai mudu avichi dam bes udrem na anga maguang. Kule ut autha authi chaik kana tha naiaivi va thum mes pa chama aurki. Ta tu chan athu chunam matha tachama lat pa cha ma urki sa ithik ai sa ut ma tha thal autmamuk kana. Authic aik kanasa autmamuk kana vaga ina muk sa sautha ut ta ithik ma ngu thais. Da amagia musnung ithung bacha vung da mudu da na sot auth morta da angabes ta drem na ngama guang. Sa ma un da ithik ai, da chani, chani, chani ma sa <noise> uni tlu changeth na in na muk nava kama chulumda. Ma tha dun sa ngeth inamuk ptha un da ithe va una bung. Aiva, ngo da mudu ngo nari na sot gu chaik kana sa tha thal ma ut mamuk itana in a muk vasasu ut tai thik ma nguthes. Da abes undrem nanga ma guang. Abes undrem na nga ma guang sutha ma git klan avika. Ut da uth uthi tal a tha vana mes. <noise> Ma aika chana calan biavik mudu avik tet pathum mes ok tha donel chok kule tha chalan da ithik da sik abes ta drem na ma git asik tan btha ngeth klan ma ut tha ithik. Masa uthi tlu ama musng na in amuk ama chulumda athavama mandarum. Sa nga don in namuk vasa suthaun. Da ithik, ma sa unbe unsangar ama git kalan da ithik ai, dasa mir ma autha mata da bes ta drum navavang. Da gua matha mun dadung na ngeth kalan da ithik mamar.